Sɛ eka dɛ menyɛ efuw a, dza mɛyɛ ama wo no, wo werɛ bͻhow. Minnyim efuw yɛ koraa osiandɛ minnyi ahoͻdzen a medze bͻdͻw. Nna afei so, mennhyɛ da nnyim kwan a wͻfa do duadua nduadzewa bi. Ntsi sɛ edze w'efuw hyɛ me nsa dɛ menyɛ a, ebɛba no na mayɛ no basaa medze ama wo. Na morohwɛ enyim dɛ mber bi bɛba a, mubosua kwan a wͻfa do duadua nduadzewa ama meetum ayɛ efuw aberbiara a mepɛ.